Deziembri de siempri es un mes de muchu alegri i rehuíju. Porque es quandu la matancia i la navidá que pa nogu era quasi que lo mesmu porque era quandu mos juntavamus tola familia. Quiciás que mos juntavamus más pala matancia que pala nochigüena. Ogañu los pairis ya le cain los presentis alos muchachus en deziembri i, güenu, allá caúnu. A, güenu, i tamién me recuerdu delos mercaus de navidá d'Alemaña!